दक्षिण कोरिया ने पंद्रह अगस्त उन्नीस सौ पैंतालीस को जापान से स्वतंत्रता प्राप्त करी। और उन्नीस सौ अड़तालीस मा रिपब्लिक ऑफ कोरिया के रूप मा अपनी राष्ट्रीयता भी घोषित करी। स्वतंत्रता के बाद देश का उत्तर कोरिया के साथ विभाजित करो गाओ। और एके बाद कोरियाई युद्ध उन्नीस सौ पचास ते लाइके उन्नीस सौ तिरेपन तक देश को और अधिक प्रभावित करो गाओ। युद्ध के परिणाम स्वरूप कोरिया दुई हिस्सन मा विभाजित रहो। और दोनो देश के बिच तनाव और संघर्ष आज तक जारी हेगो।